لو أجدر أتخلص من مشكلة عالمية أختار الفجر، لأنه الفجر يأثر على كل شي بحياة الإنسان التعليم، الصحة، الأمان، الإستجرار، أو نجدر نوفر لكل شخص إحتياجاته الأساسية الحياة بتكون أفضل والناس بيكون عندها فرصة تطور نفسها وتساهم بالمجتمع بشكل إيجابي تماما.